अगर मोके नेग के जंगल पार करना हए। कैसे मैं बहुत ध्यान धर के बहुत चीजे विचार करके और को बढ़ान हए ताकि मीर यात्रा सुरक्षित और प्रभावकारी होवए। तव जक ताही मो के बहुत चीज़ में ध्यान दइके अग्गु बढ़ाना हए। सबसे पहले त मोके डागर के बारे में जानकारी होना पड़ो जंगल में बहुत सी डगर होता हए। बो डगर के बारे में जानकारी होन पड़ो कौन सि डगर कहाँ जाए रही हए कहीं के ऐसी करके जंगल कि डगर कहाँ जानबाली हए मतलब कांटों वाली हए की कैसी डगर हए वो डगर मे नेगन मोके जुत्ता, चप्पल की आवश्यकता पड़ सकता हए। पानी की बोतल की आवश्यकता पड़ सकता हए । टोर्च भाव या लाइटर भाव जे की आवश्यकता पड़ सकता हए। सुरक्षा के तह मोके मतलब डंडा भाव या मतलब चक्कू भाव जे समान फिर मय लैजाय सकत हौ । ऐसी करके खान पीन के ताँहि मिर खाद्य सामग्री फिर लै जा सकत हौ कहे की डगर की तो लंबी हए डगर अनुसार को खाने पीने की व्यवस्था करके फिर अग्गु बढ सकत हौ । संग संगय मोके आपातकालीन अवस्था मोके का आवश्यकता पड़ सकता हए वो चीज़ मय वो चीज़ को व्यवस्था करके मयले जा सकत हौ ।